पेरिस्कोप म एक लेंस लगे रहेल, जो दूर के चीज़ ल पास में दिखा देथे। जेकर से आये वाला बाधा के पता पहले से पता चले जायेल।